Ny milo mapifangaro rihibato zany da natao hanamboara ny simenitra ny rano-tsavony. Ampiasa amin'ny fanagana sy ny asa fanamboara zany i milo mampifangaro rihibato io